To mi mamu ba mɨ mɨ mamu bii, balai a mato bii, shi bideng ambo mɨ banje gɨn ambo ma duwo lawa mandai shiu kang neet banje la jamanyi me z gɨn mɨ duwa, gɨn mɨ banje, to na bulli, banje anbo mɨ duwa, nani na na balai ana kir konou, ana por konou na la ambo ma duwa, ambo tng banje shimi ambo mɨna, mɨ nai na lwa gɨn na iwayu, shi na iwaya banje gɨn wula mono nu iwaya shimi anbo ma banje am bna ambo ma duwa, na laku ambo mɨ duwa, duwa kii nani na tano bo lau wunduwai, gɨn nana, gɨn baba, na tano bo luu wurdu, na tano bo lau wunduwai, bɨla wu, bɨla na dona na bowu kidu wu kang neet, nani ma na kang neet, wato bonaye kishini, namima na kang neer yi, bona wa bona porena na tana na na labau na donana yikɨu. Woma kang neer wu, la ambo ma duwa kenam, amma bona watawu na ɗonna yiki, to na kang neet, wuung wuu kang neet ambo mɨ ɓanje kai tangh mani tan tang au tu bo deɓe gwa kawai, deɓe gwa, an tamau, an tamau, anraka ka boni won wana duko bɨla tani yiki tan bo debe gwan an tamau, aka tangɨmami, bowo dumoi, bokaye raab to wan tamau, audu an apewo an tamau to ambo mɨ ɓanje, gɨn ambo mɨ duwa, woi muum daidai wu sam sam sam, wai mu yikɨu, wai mu yikiu, banje mɨ duwa wutau amma ambo mɨ ɓanje, jab mawu jab ma, banje jab mawu jabma, dum boku ye ɓanje ka ɓowa, amma ambo ma duwa dumbowuu au wamai bɨla wuu daumi, shima shi laki, kai ma kai laki, shi kang net, kaima kai kang neet, ambo nɨ ɓanje wowun kang neetu kimu ɗuwau, nani na laki mɨ duwa ɓanje dim kai boki boka lubi ka ɓamni. Da ker ka wai lowo, tam laɓi bɨla donnu, la ma duwa na balmai na balmai na balmai, nai na laki lama duwa. Ambo mɨ ɓanjo, banje bwai minaya wula na iwaye shinu ambo mɨ banje, anda manu, ɓarɨ mai ɓarɨ ma dim boka boni, shi jindai ma ka deɓɨni gwa, doko luni bɨla ye bina laki, wai daidai wu, duwa mɨnta daa la poki, tama lau gwa doma, ana yow parau kai putɨmai ana yowo baat kai patɨmai, bom boonu tele amta la poki bo kau jukut dolmai, bok ar jukuryime nene adeni wai bikɨ mango gɨn minau, amma ambo mɨ banje shido sharap, sharan nene ki bo doni nene, shi doma mɨna bo la kumma anta ko inau shi nene sharap ɓanje ambo mɨ ɓanje, gɨn mɨ duwa to au gammau, au gamma sam- sam- sam wu, au gomma sam au gommau. Kɗɨa baki she nene aka moro wai tuku mani tukumau, jabmawu jabma ɓanje amboi woi kii ma ɓuwau ɓoki bule banje amboi wun kang neet banje to, anbo ana ayim, shi boki shigɨn ayim, shi gɨn mɨtika, shi gɨn mina, shi gɨn mɨ bo doni, shi ɗari0mani darima shi ɓonni, to boka bale kishimi daimani darima shi boni to shikena a duwoni shi ui wun kang neer yi, amma bɨla kaɓi bɨla kaughi lammai yi kindi, shire neer yi bo diti daman dim boka kang kindi bɨla ka kang neet. To an yimau, to aa ambo kai baka cewa, ambo mɨ ɓanje gɨn ambo mɨ duwa pɨlade wun kang neet wun kang neet, wun kangha neet, bama jabo jabo ana balwo banji, ambo mɨ banje boma jabo jabou, woma wutau mɨn bɨna bɨlayeni gwang, boki bɨla kan neet, noki bnɨla kang neet, to ambo mɨ duwa, ambo mɨ duwwa. Amma boma jabo jabo, lowo bɨlu jaɓeni shi shi sharap am wutalwu to ana balwo ambo mɨ banje la bidam kaiya, amma bo mai woma jubo jabou, boki bɨla kang neet noki bɨla kang neet dim ambo mɨ duwa, boma jaɓo jaɓo lowo bɨla jabeni ka namani shi shi shi shi balu la- la- la- la gɨshi, mani, kai namani shi shi jab bo jaɓe bo gaani. kai namani shi ɓalwo shi doma, kai namani shi ɓalwo na doma, kai namani shi ɓalwo dɗm bona dono to neer yi kan wana alau, sai dai jaɓa, jaɓo. Shi jabo la muu dera, gɨn bo dere shi baka ma jabo wai gwowu, ɓalama jaɓo bo gani wai gwang wu, shi mu dera washi jinda jaɓou, amma ambo mu duwa, nani na balw nami na laki, kɨda naye, na ɓarɨno mɨna miya, na lammai bɨla na domu gɨn nana, na lammai bɨla na donu gɨnu baba. Bmo dononu na balwu cewa bona donunu, nani na kang neet ma waiyi, dai na kindi fa ma lammai amma na kang neet mani, to saboda haka uni ma wun kang neet ma waiyi na donna, amma ta na kang kindi amma na kang neet kugo la ambo ma duwa kenan, la ambo mɨ ɓanje ma boyeni dama bowu donnu, to bokai, bokai bokai mako la shen mongou ma akeu shagha ko woiyi ma, kida timnimaima lila binima ka timne, d d dimboko dimbo ko woi boka wai kam lowoi, to alhamdu au yina bakai wai kam to shikenan an yimau, aka ta toro an tamau, aka baki tam tor an tamau, kai tama shi balwo shi doma, a wai minti kunuu gummi, minti baar gummi kai wutau la toroi woi yatinau lama duwa, amboi wun gaanwo kai bii wu, wun ha laba tamai akata wamawu toroi, akata wamawu toroi la mɨ duwa, baba tamtai, dɨm boka doko, amma bau wai ɓanjeu, banje an yimau. Kida banje amboi jabmawu jaɓma jamanyi a kailato, woi kii ma duwau, she ko kailema, aka balmai jaman, aka balmai me, aka balmai me, aka we jamanyi laki, eh akawe jamanyi lakiu to miyai wun mini wuni miyai, me jamanyi nene, wun raab gɨn nene, me nene kida shini aka balmai jaman aka balmai ambou, aka balmai jamani aka ɓalmai abou, amma aka ɓalmai amboi, don jamanyi she nene sherek, ɓo ka bale labɨri she nene labɨri, bo ka bule shopong she nene shipong bo ka bule la jajjaɓa she nene lajujjabu, bo ka bale kuma sh nene lumor, bo ka bale lu shani, she nene la shani, a pareto ru? Woi paratu, to aka balmai miya wu parawa, amma shire she nana shereki miyai wun parima wuu parɨma, wuu purima wun parima boka iwe lowoi